هل تظاهرت بالمرض من قبل عندما كنت طفلًا لكي لا تذهب إلى المدرسة؟ ايوه، لما كنت صغير، كنت أحيانًا أتظاهر إني مريض عشان ما أروح المدرسة كنت أقول لوالدتي إني شعرت بالدوخة أو عندي صداع بس بعد فترة اكتشفت إنه ما ينفع، لأن الوالدة كانت تكتشف الكذب بسرعة